ما جت فكرت بهاى القصة من قبل ، لكن أعتقد إن التحكم بالحيوانات هذى قدرة غريبة وا و راح أرشحها لنفسى ، اا لكن التحكم بالألات <hesitation> أصلا أحنا ال الانسان عموماً نحن البشر بنتحكم بالألات يعنى ، ما فى شى جديد أحنا نتحكم فيها ، لكن الحيوانات هاى اللى جديدة.